ଜୋଥା ସଂଭଵ ପଦିକା ରଂଗର ନମା ଦିଯୋ। ଲାଲ, ନୀଲ, ହଲଦିଯା, ସବୁଜ, କୋଲା, ଵାଇଟ, ମେଗଃ, ବାଈଗଣୀ, ଗୋଲାପୀ, କୋସା, ମାଂଚା, ଦୂସର, ରୂଧୀର, କୀମ, ଚଂଦ୍ରାକାଂତୀ, ସୁନ।